Danënu rcán gyigwan par zucheën, par iluën, gyígwueën xinac´gi nanën, chi nac´gí. Nuzaraba ruraba gyigwan rniraba te nini rculoën, daa nunu cualquier ra buny mal, ra bunynxab ni núh.